Lukis nuk doo' pian uih ni'er leh kayu' gaber na' kayu' Tuhan Yesus. Kayu' gaber narih sebuleng kayu' ineh leh. Tulu inan Lemulun lukis idi doo' tebey' leh. Kadi' dih rayeh tu'en teh. Lukas narih leh.

Lem ayu' teknologi, ngilad na'em teknologi. Kinih inan. Keted err hanfon 'nih kereb teh narih telefon lemulun lem... dunia inih... kenep idih.

Irau nuk doo' piyan keduih eh, nuk mekaa' ngadan eh. Doo' ribed ngadan lemulun eh pakaa'-pekaa'. Renga' ideh pengeh paweh, mey nideh inan anak, inan neh ngadan deh beruh.

Doo' program la' lem radio nuk tuen narih ninger iih keyh. Lem uhm naan-naan bahasa lah naru' narih doo' liat.

Lam linuh, lam niat kudi' nuk laak uih inan anak kudi uih tuuh lam Tuhan, maya' Tuhan ideh doo' kerja idah kereb nuuh ideh sendiri'.

Murih narih nalan-nalan mey ngih ebpa' atau arur atau takung mey niep narih keyh ngalap luang. . Mula' ketuh teh luang ngih nangey tu'en narih niep malem.

Lem ayu' teknologi pakai lun merar pakai anak adi' uih ngelinuh paad tidih. Kadi' anak adi' nier cartoon lah lun merar belajar lam ayu' nuk midih nuk beruh.

Lem bawang kamih ideh kereb bayar deh... pakai wang tunai, ideh kereb pakai kad kridit, ideh kereb tukar barang dengan barang...

Lem linuh narih lem ayu' anak la' ngedah doo' serawey lah, pengah inan neh kerja deh doo' ketuh.

Lem bawang kamih doo' piyan keduih program radio nuk err naru' narih err doo' ninger nuk belaan, kayu' ceritah, narih nani-nani, music doo' piyan keduih sineh.

Technology pakai keduih kidih-kidih naru' kerja kudih pakai tuih laptop, pakai tuih desktop, pakai tuih telefon bimbit ataupun handphone, Mo pakai ineh kidih-kidih kenep so.

Tak narih kuman nuk midih doo' ngen burur narih doo' sihat narih. May kuman mula' bua' narih . Renga' narih kuman labo neh narih kuman kerid neh narih kayu' karuh dutur nuru' narih kuman nuk kayu' ineh dih keh.

Bang linuh kudih technology nuk doo' kereb ngiyuk ulun lemulun iyeh neh err ideh kereb pakai computer ideh kereb pakai handfon untuk urusan ideh kenep so.

Tuseh meto' narih lam ayu' pakai telephone kidih-kidih. Ibal lemulun naem ideh mileh uhm pakai telephone. Telephone kidih-kidih tideh nier telephone naem naru' kerja baken.

Tak narih ela' ngen anak adi' iih maju lem sekulah, tu'en narih ngubuk nideh doo'-doo' nideh mey sekulah. Kereb nideh kuh edteh nuk midih riak neh keyh. Kereja riak.

Nuk midih nuk uih doo' pian lam so riak neh inan dalan may kampong inan dalan pa dan juga' inan.

Doo' piyan keruih uhm ngelinuh uhm ceritah lam ayu' lun merar ngilad'. Am man kenarih keli' kapeh kerideh mulun ngilad. Ninger-ninger lat ngan tesinah narih teh narih.

Doo' narih ripun usin narih lan bank. uhm dih tah usin narih am raruh. Naem narih nuuh idih ngi ruma' doo' ayu' teh narih nuuh idih lem bank.

Tibu nuk sinier uih bang igu sinih iyeh ineh bunga', lemon, lemon tree, Aloe Vera.

<breath> Dadtur nuk lang lang milah kerja naruh nuk midih, do tidtuh dah dih , do rajin dah kareb tidah naruh err dagang si'it si'it pu'un lah iyuk man rayah tidih ngadah, do katuh tah.

<noise> tangungjawab lun maral nuk pangah panilih um tauh lam bawang tauh panuuh tauh, idah[um]milah kakalih anun keperluan tauh um anak anak tauh lam kampung.

sah duih agau <silence> narit lamulun katu uih anak siah malam, do tugan tugan tah ribad idih masing so kinih idih tidih ngi lam rumah uih.

Doo' tebe' technology kadi' utak narih da'et ileh pakai dih petaso narih tu'en idih keh, na'em neh narih naru' kerja beken. Neh tupu neh, mesti narih mileh pakai technology.

<noise> kayuh nuk binala puun na'ah keh..ra'ngah narih kuman nuk midih do[err][aah]kuman nuk[aah]do do kayuh [aah]buah, kayuh labo dih, do ayuh tah sihat narih, do nah ,do nah ranae narih.

Doo' tebe' narih err guna telepon lem err talian tebe' keh err kadi' tuseh meto anrih awe' dulun la' meno usin narih, sala' teken narih neh niyeh, mabi neh usin narih raruh.

Perintah, memang ideh mileh ideh nu'uh err lemulun nuk err negeri nuk tu'en deh ngimet dih lah, kadi' meto ideh pengeh senidtuk lun mula' kuh lun merar peh nu'uh.

Surat nuk tu'en kamih nguit tulu kamih mey ngi bawang lun beken iyeh ineh passport, tulu kamih nalan lem bawang kamih, kamih nuit kad pengenalan tupu.

ngilad neh ke' nalan teh narih me' sekulah pulu jam narih nalan lat ruma narih me' sekulah kinih ke' do' neh mele inan neh kereta am neh narih tusah

Mileh-mileh ayu' teh narih ngulu esin narih kadi' err inan men anak narih keh, inan men mupun narih meto, adi' narih doo' kekeli' mileh idih pakai esin nuk narih ngimet.

Doo' teh narih pakai AI kadi' na'em teh narih belajar idih doo'-doo' beto' adi' beruh men idih ngen kenarih nuk mudeng lem bawang mado key.

Lemulun nuk ngimet may lati' may ayu'-ayu' doo' ayu' teh peruan deh doo' ayu' teh bua' padi nuk tuen deh nibu dih naen tuen deh ranih nidih lang mula' teh utung ranih dih meto'.

Teknologi nuk anak adi' pakai err contoh computer handphone lun merar pun idah pakai computer dan handphone.

Ridtu' inih[err] pelaba err meley kenuan lemulun ngapeh-ngapeh , tak useh deh mey ngi bank neh nideh bayar nuk midih dih kayu' err enun bill dedih maya' talian lah, neh edtah lang doo' meto'.

Kinuan duih anak dih kan mesti duih anak dih mileh sekulah, kail menu ngen Tuhan, kail sembayang doo ileh kerja doo' rema', doo' ngen lemulun.

Music nuk ela' burur keduih lah tuda' ideh. Ngiyup tuih suling, ngiyup tuih serudi' raut tuih pagang, ena err doo' teh piyan kuh nani-nani lah

Naem kekamih pakai lawyer lem bawang kamih pakai Ketua Kampong teh kamih. Lun Rayeh lem kampong ideh ngurus nuk midih uhm lem kampong. Kinah.

Doo' pian keruih ngen lun Kelabit. Mileh kedideh ngerayeh 'tdo tenganak. Mileh tideh, 'en narih niwa teh ngadan narih mey ngadan lun merar renga' inarih pengeh nan anak.

Bunga' suk lang-leng doo' piyan keduih err bunga' anun tebe' kan tauh ngidih {er er] bunga' mateh edto keh, doo' men beresat bunga' sineh doo' birar.

Ra'ngah uih i'it ngilad kayuh uih anak adih..nga'linuh... alah may kuh engineer tu'uih lamulun milah aah naruh nuk midih keh..moq kinah.

Mo ngapeh-apeh peh lem bawang tuen doo' ayu' teh piyan lun merar ngen anak adi' dih belajar naan-naan uhm karuh.

Oh doo' piyan keduih nih err raut music. Kadi' doo' piyan kuh ngen ideh ngadan ABBA ngilad, murih uih nani nani ABBA ngilad neh masa uih sekulah.

Nubah layah do pian, pian kadu'uih lah..kadih[aah] masti narih tu'ie mu'ka lakadtang keh, ngala'ak na'nak[aah]nuba[aah][aah] kadih dadan matuh idih tu'an narih nuuh, dih tih idih kareb tu'an narih kuh nuba layah.

Teknologi ridu' inih ngen byryr uih leng-leng daet teh kali' narih. Maya' uhm enun neh kayu' computer nuk tuen-tuen deh ridtu' inih naem narih mileh tuuh ngen ineh man.

Ideh Missionary lat Aust lat Australia rayeh bala lam rang kamih ngilad. Kayu' ideh Hudson Southwell, Frank Davidson, may seh beruh kelupan uih ngadan iyeh. Neh neh ditaluh doo' rayeh bala lem erang kamih ngilad.

Lem anak adi' nük sekulah nuk ngalap uji, mesti ideh pass uji dedih dih tideh kereb mey sekulah ngih university dih tideh kereb nekap kereja nuk doo' dih.

Setu'uh nah, lang lang do teh technology err kadi' kadinarih nuk lun mara eh koh ngered nah narih, 'am nah na'rih kareb na'kep kapeh lawey technology, kadi' nidih pelaba mikat keli' narih.

Doo' piyan keruih mey ngikak bawang luar let ngen Sarawak kayu' New Zealand keh, kayu' Australia, kayu' England. Neh bawang nuk doo' piyan uih mey mikak.

Raut nuk pian-pian anak adi' lem... lem kampung ngillad eh... pelaba mula' na'an. Raut gaing nideh, raut err... upun-upun ngih natad nideh. Temidteh eh, doo' teh pian deh mey... mey diu' ngih ebpa' ngih. Mudik nideh.

Kereb bang sekolah nuk uih doo' piyan belajar ineh belajar membaca beljar menulis dan belajar mengira. Tak narih mileh sekolah doo' narih lem renga' narih rayeh doo' narih doo' kerja narih.

Nuk midih inan kayu' keduih rapet kayu' edto-edto riyak mutuh Tuhan naru' natih doo' renaey lah kekeli' edto nuk pelaba doo' barey Neh.

Doo' piyan anak adi' kamih raut bol lem lati' baa', lem ludek , mikat deh gol dih kemuh. Mo, kineh.

Mo rituh inih kareb tah..kayuh kaduih[aah]idan idan kareb tah'uih raut[aah]kayuh sarudih, kayuh suling amey kayuh pagang.

<noise> Moq kanap so karu'uih naruh bajet, [aah]lam [dat..] daih kamih[aah] lam kamih ngaruyung, masti narih inan bajet dih tah do, naam narih pakai usin mu'oh mu'oh, dih tah narih mi'lah gi'rah usin, ripun idih man...

Lemulun bubuh atau buro lat bawang kamih kadi' bawang kamih mado lat bandar naem inan leterik, am inan fa' nuk ngesu may bang ruma'

Edteh la'ih edteh belaan deh leng-leng doo', doo' kail ngilad lem bawang kamih. Ngadan neh Agan Tadun Kedeh ngeneh. Laba doo' rayeh, idih mawan ngadan la'ih sineh. Pelaba kail, pelaba doo'.

Inan kerita uih, inan motosikal uih, ineh kereb muit uih mey nalan-nalan.

Inan teh ubat-ubat lun tauh pakai dah nekinih renga' ideh uhm pian may lem pulung kura lah suk belaan deh kuh enun enun uhm uwat Jerangau kadeh doo' kanen lemulun renga' mait batek.

Mileh keduih beritung katu uih ngi sekulah malam, mileh tuih err lukis nuk midih men ngi sekulah, doo' teh piyan kuh err karuh urang putih, doo' teh piyan kuh karuh Melayu'. Mo.

No audio

Bada' guru'... uih ngilad, ineh ideh ngajar uih basa', ideh ngajar uih nulis, ideh ngajar uih...

Lem erang kamih lun Kelabit murih kamih neteg tawak ngilad raut suling raut bass mo nuk tad ineh neh raut sape' keh ngarang.

Tak narih la' miyuk mileh mesti narih belajar mey peruyung ngan lemulun neh narih doo' teh narih semulud err meruyung neh narih karuh karuh doo' neh narih kekeli' mileh neh narih.

Ooh Doktor nuk mey peresa' lem bawang kamih malem temiseh dihh nalan tideh, atau pun ideh maya' helikopter nuk muit ideh mey lem bawang kamih. Mikat men narih nalan let padang Bario.

Aah tulu keduih ngelinuh lem erang nulis diweh nani doo' ayu' teh nulis tak iko nulis kerab teh iko nulis marey keli' ngen kawan mudih ngi baken. Tak iko nani nani may ngineh tiko.

Kinih uih nu'uh burur kudih. Uih ... raut, uih sersais, uih kuman nuk kenen nuk doo' kayu' kerid, kayu' lawid dan uih cukup rudap.

Lem kampong kamih tuseh narih pakai telephone kdi' naem man tugul telepaun dih kayu' Celcom, DiGi kah, Maxis. Mikat, mado lem pulung inan narih.

Naem keduih neh pernah neh naru' dagang kadi' uhm mageh neh narih buro lat ngi kampong ngilad eyh may bandar am neh narih dagang may masiew tengayan iih.

Raut nuk tuen anak di' lem erang kamih malem iyeh ineh raut gaing, raut bol, lamangui, may nalan-nalan bang pulung.

Doo' pian kedung lemangui. Murih tuih neh tulung anak adi' nuk neh mened lem ebpa' malem. Kanid uih/ Teluh deteluh. Uih neh muit, neh ngalap deteluh let lem ebpa'. Na'em neh deteluh mened.

Ridtu' inih, baken teh ulun lemulun ridtu' inih. Pelaba uhm mileh ngen teknologi. Ngilad keh lang-lang uhm kidih-kidih tah ulun narih mulun kadi' doo' tah.

Lem dto keduih tinganak uih nawar gembala sembayang ngekuh mutuh uih doo' rena'ey , lun ruyung narih mey kuman peruyung dto narih tinganak.

Uih doo' piyan ninger ideh nuk lagu music rohani mey idah nuk raut music sape' inah nuk uih doo' piyan uih ninger.

Temidteh tak anak adi' eh pelaba raut kayu' ngi kampong eh err inan teh masa lun merar nawar ideh nebada' ideh ngen nuk doo'-doo' eh, raut doo'-doo'.

Lem linuh kudih AI inih doo' uan lemulun lun tauh lemulun abi.

Setu'uh neh doo' tebe' piyan narih nalan-nalan mey bawang beken katu' negeri bawang lun buda' keh lun urang putih keh tapi ngalap masa teh narih mey kadi' pelaba mado.

Do natoh lam bawang narih, milah natoh narih belanjah, sebab milah narih naruh baritong usin narih keh, nuuh usin narih, supaya narih naam[um] burah tuuh ngan usin narih.

No audio

Temiseh inan bajet tu'en kamih naru' , temisah na'em kamih naru' biasa naru' dih. 'am kamih biasa naru' bajet.

mo kuwir papad sa'niar uih ngi rumah tauh Batuh Patung malam, papad uih mulih may ngikak bawang[aah] baka pun uih pangah nah niar, papad uih mulih.

Naem keduih pelaba mier TV atau ceritah TV. Edtah kadi' uih naem keli' enun ceriya dah dih. Naem keduih pelaba nier TV. Pelaba masa' tah uih.

Ngilad, ket... renga' keduih lem sekuleh ngilad. Neh nuih ngelinuh-ngelinuh mey, la' emey ku guru uih kekuh keyh. Teiiy, pengeh nuih sekulah miney Junior Form, Secondary. Neh nuih meleg keyh. Mey... dadan neh, miney kuh guru' nuih.

Kekamih dengeruyung ngulu usin tu'en kamih mated ngi lem beng teh idih. Beng teh nu'uh usin kamih. Mo, kidih teh narih doo' na'em pakai abi-abi usin narih.

<noise> Lam bawang nuk inan narih mudang, kadih tanap tamidtah dih lah...adih doq tah. Pakaley nah narih ngan tanap nuk kuayuh inah matoh.

Tulu meto' narih na'em miney sekulah ninger karuh guru' 'am meto' narih kereb mileh nulis, 'am teh narih kereb mileh lukis man. Leng-leng doo' teh narih miney sekulah. Paad ineh.

Tempat nuk telepon na'em uih kereb pakai iyeh ineh tempat mado let ngi bandar kayu' ngi kampong atau pun renga' tauh nalan mey ngi Bintulu ngi dalan, na'em telepaun kereb pakai, 'am inan line.

Doo' piyan keduih medeket. La' belajar medekat uih naru' sapa' sendiri doo' teh am lun beken naru' dih ngan narih mikat narih nuru' lemulun naru' sapa' , sala'-sala' teh tu'en kedidah temichah dih, mo mula' teh bayar dih man.

Mo kayu' belaan kuh ngi naey iih uih raut kayu' ngiup suling iih. Raut pPagang, ngiup Serudi' uhm may nani teh uih man. Nih nuk piyan uih

Doo' pian keruih raut kuk- kuk malem. Hide and seek ken orang putih ngen sineh. Mo mey raut petepak, raut petanur, raut bol, raut menad-menad. err Kineh.

Lem bawang tauh ngilad err na'em wayang. Utak narih muli' ket lati' pengeh kuman dedtem, kedi'it teh narih tudo su rudap neh narih. Na'em wayang, na'em tv.

No audio.

Naem inan tempat bawang, tilung nuk tuen kamih dengaruyung nuk anggap dia linu'.

Pakai ngundi teh narih mili' lun rayeh lem bawang kamih. Renga'... uih mula' undi uih neh rayeh. Renga' iko mula' undi iko neh rayeh.

Tak narih la' belajar karuh lun beken let ngan err karuh burur narih sendiri' err mesti narih doo' piyan belajar am narih delo mala dih mala tupu sala' pidih temidteh dih doo' tidih kereb tidih tu'en err nguned.

Doo' piyan keduih belajar naru' kueh, doo' teh piyan kuh belajar menani, belajar raut guitar, mileh tuih raut organ kadi' la' tuih mileh let ngen ineh beruh.

Kayu' nuk binala kuh ngina'ah, utak narih la' belajar tu'en narih mala ayu' teh karuh dih, dih teh narih kereb err sekenan dih tidih kereb jadi' lah am idih kereb tu'en ninger tupu.

Doo' piyan keruih lukisan nuk lam ayu' lati'-lati' ngi ruma' tauh. Renga' padey doo' iih. Doo' teh pian kuh lukisan bua'-bua' beruh, kerid-kerid nah nuk doo' piyan keduih.

Eso nuk inan kamih mudeng ineh temiseh iyeh mudan temiseh iyeh ma'it idang err kineh iyeh, kineh ayu' so ngi tungey.